نیدرلینڈس منٛز چُھ اکھ بھرپور ثقافت یتھ منٛز شٲمل: فن تہٕ دستکاری، کھین، کٲم ہنٛز ثقافت، اقدار، علامتہٕ تہٕ نیدرلینڈز چِھ آزٲدی، تخلیقی صلاحیتہٕ تہٕ اختراعتس پیٹھ واریاہ اہمیت دیوان، یُس نئین خیالاتن تہٕ اثراتن متعلق امکس کھلہٕ تہٕ خوش آمدید رویس منٛز چُھ ظأہر گژھان۔